Takni amra watafa huan, ni amra baula huan, amtak am mumu taya esin labe tu lameno, nika sampe arokam, imeun kalo <hesitation> arok ita leu malewan takaleka tula. Penit ni tara yamana, akus, akus lau tara aku faya abis'a arok esense, tohe meun alusu emela <hesitation> yahit ita mumu tarano. Afama kalos <hesitation> afama ita hana malewa anin <hesitation> ale keita ita ati neu meun, ita ote. Aleu lau, ahel lau, malewa anin ita una, ita una hoba afa maun <hesitation> tura ineu menure inemhea adu downo, adu dow ita hana, ita ra huse meun, ita tukel oto ita na hafa maun, <hesitation> bala waisola maun, ama ta ita bala ita hili, ile me adow <hesitation> rona rona hafa maun amasna maha.